सूती कमिज बनाओना बदले सब तों पहिल सूतीन कपड़ो। चाहिजे कपड़ो कपास ती कपास और रेसा ती भीलो करें। बनाओगे तीनां शुटा शुटा धागा मामुली पतला धागारो। तीनां भीलो करें एक कपड़ो बनाओगे। <hesitation> बुनें पूरे मॉशीन में लगारे तेरे ती एक एक धागो मिलें कपड़ो। बनाओगे बना अलतें तेरे सौट कमिज बनाओगे पुतले बनाओगे। तेनां आकार अनुसार बनाओगे तेरें डिजाइन लग लग डाल दें। असों है जो सूती नो कपड़ों बाणों।